To kuma kiganba da <hesitation> labarabiya fa labara kam dole tsika kima kima mana ah da kima ndarka lav udane ua kina a era kea lava kwarga udane ngaba ka tsina tsinabi nga bala tsin mɓug mbuga bi ngaka tsina hasbi nga tsina ɗaubi halak lavar tsinak in kama ki yan baka lavar bifa lavaro ka kino ghuɓahaka afkabiya adkabiyana kwarude thirna lava in kwara kigan baka kwaran kwara ne a na ndiken biga a'a ya yi lavara kissara nagadiyo kissa amma kakira guduf kissara nagadiyo kissa amma kakira dan guduf ka kima ba ki yare lavar biyo ghughuɓa, ghughuɓana kwarude nahbah a ziɗa tsin bi ka kino tsi dal davaraha duniya ngabah ghughuɓa biya amma da, da ya lav gudupa gudupna da ah duni kina nah baha da zida tsinbe tsitsa udahe da vijhaka da a ghughuɓo yen naka dana ngig kake da diddna ghughuba warkwal nagha da ghughuɓa niko tunak ku ware bah nagha da lav sar Daha da fata thihir witigha kwal la va da ghughuba tsanabi, da ha da futa thihir witigha kwal labva da ghughu ba nga tsina tsinabi daha da futa saghaha ka kal lava nika tsinabi tsitsa iran tsitsa jhaf in tuɗu zu uda usame niha tsinabi haba kima kuɗaka da lavara muu udane a gwaiki du nah baha da daha da thirna kiss kina da ka kwal lava itar da yare tare ha ngaha tsinati, inabi laa gwagalha nɗiken ai a guya vuuha ndi ken to da tsina tsina udan ya lavak a kam usa meno niha yawwoni ka kwar a kava lava kurfula ngahan dah daman darki diyene mena niha a daman darki menani a guyanuf kur duud amma ngaha tsina tsinabi ngahan tsinatsinabi nga zara tsina tsinabi ngaba ude tsina tsina fudabi <hesitation> aujhal kur ndiken ammana kiyan nud da kwar kwarane ah ah meno ghughubo nga ampani sare da ngig udo tsina ghughuba kinama saha da futasare a mena hiya niya dige faru kisse na nha ah ndiken ha tsaghwara ni a ndikene eh to daman ndarude ki niba niya miki niya niha da kwarga da ghughuba a ya yanaf kar ndiken ai To amma dalha da tuɗuk nga de tsi na tsina bi dalha da thirna vako ngu de tsitsigisina bi dal ha da kistale ngude tsin tsina bi ngade tsina a ghubghuba bi halau gama guma ka da alavarmana daghan kudupaha nga ude kwal tsa ghughuba bi halak ya za ra tsiya tsiya ya zara ɗeu ɗeu ghanna tsi yo nga itar tsitsinabi amma da zirka zire zire ina niha ye tsintsin tsina kwara kiyan ma kwaran kwarane haɗaka buda tum ka zarabi niba ghubghubeni kwarub ghivil ɗana kwara zaro kwara kigan itar kama kama ba lavar shuku digid ko shukwa da lavar anma adigid ko ammana a digid ko amma ka da lavaro ngaba ude tiha kwaran kwarane nah baka da ghuɓ ghuba bigani ina ka di gife ɗah kigamud kinama da kwara kiyama da ghuɓ ghuɓama na ngaha tsinatsinabi nga ude da-ɗah ha ɗah ha bi tsitsa kwarade da kwara da ghuɓ ghuɓo de ɗah we ude tsintsina ngude da dah ude kwal tsi na ghub ghuɓa bi da kwara ndarud lava kwal ghuɓ ghuɓa tsa hanaha ghuɓaha a zulu ghuɓaha ai tsu a digid gula jhijha hana hina Tsita yaw yawine da uwar lavaha da ghuɓ ghuɓama ka in kwarkwarkad a zir menaha yene tsa nuvude a tagu ndarin ghuɓghuɓa tagu tsa ka lavaghine lavgarha dige kwara udan da ghub ghuba kam tsawar ma ɗa tsa ghub ghuba kam tsa, tsatsiha da lava mana da tsabaha biye uga ha du ude ka takaha takin tsa ɗukan masha tsa dakan thirna vaka na ghek ha tsa daka thirna vakaho <hesitation> yanada tsa ɗaka thira vaka bahaɓi nga digeti hahaka kwaran kwarane a tsaba da ghub ghuɓabi niya de da tsa daka thirna vakaho gi ba yene kwarga ina da kwarane tsaha naha ghuɓaha tsa yauwa ghub ghuɓo tsan yawane ya nga ngiga wahra ghub ghubo tsa hanha ghuɓaha tsa y jhijha ya ghuɓaho tsan vaho ghubaho mana ki genvio kwaran kwarane tsitsa udan manahe dan mana da ghuɓghuɓah whara nuvud yahmar ina anɓina kina nga dige tsa itar bi us niha da ghub ghuba ɗip us niha ki gena ɗap am man ndiken bud ghuɓ ghaba bi an kima kiyan ka kwaran kwarane whara tsika lavara nika grak ngida tsi kinda za jhijhara vh kwelkwa wani daka dik da vak menana ya niya niga niha ri da za tsa ghwar ka. To kwarga tsin kwarake jhijhar diyene ngig tsaghwara vakaro nga tsina ghuɓo ghuɓa biyo dal tsikin da vak sirtin niya niya naka nuv jhijhe nika kwarhe rsika ka <hesitation> ude ɓula kana jhijh da vak sarma ummaga ka mamakr a manga zirin da adigna tika ai a jhijh ana <hesitation> jhijh anah yene jhijhara an tsina ghub naha tsin tsinaka a ya amanga jhi jhana na ngaka tsintsinabi ab ah ɓulalka ai kama kiyan ka tsitsa dalka da thirna kisse da giga saktar tsina gubghuɓo rina kin da kwaro lava dagho ngig dege riha kinda mangane riha kinda manu da ghub ghuba riha ka vinjaro in waya kwan kwarane inaka digite nya niya digge in naka manman a anik inaka lava kwaraka kin mɓi nama kwargakan waye thigaroko tihaka tsino tab kaude ka tsinkava tsino tsa ude da kiɗa kinda waye nuv kinama nga ude da tsina rsinabi am manaki yeno kwaren kwarane ah ah mangaha da lava ghub ghuba wahra nuvud kwara kigan malaha kwaran kwarane tsitsa ud aha nda manaha takar taka da lava ah ghuɓghuba ka zara nuvud ngiha nga zir tsintsinabi nga dada tsintsinabi kuma an da hka. Zir ghuɓe nuvude ka ngawaha nga amfani ngawa tsiha bi ngawa kudaha kwaran kwara ne zir ghuɓahaka zir ghuɓa nga tsina ghuɓghubabi tsitsa uda uwarude lah heud ghubghuɓa ngaha tsintsinabi <hesitation> palaha fud ghubghaɓa ngaha tsintsinabi ghuɓaha udaha tsiha bahabi zir ghuɓa yene nuvude mɓako badi yene niha parha <hesitation> inna digene muvede ka mɓaha mandiken da ghuɓ ghuɓe kwara kigane nu kwaran kwarane an tsintsina mena da ghuɓghubano eh nga dige tsinaha da ghubghuɓa bi ka kwaran kwarane ghubghubako niha ghubha nga ghubaha am ɓiyanbi ndiken biga yahmare tsa sasik kiyam da mbina ka disite sa su tekkeho kwaran kwarahe usu gam da kwal lava da ghughubo ge tsatsi kurwaran kwarane ye dik kiss kise tsan kara kigam ra tsa kiyamm tsa gal jhijhe ghubaha tsa kab ngidan luk futa shike tsa kiyam kiyame mɓuga gida sahad da man digite ful kisse ghuɓaha tsan man kiyam lsa ngir thau tsiyam man wagho dsiyam naga dige kwal tsa ɓula tsakiyam kwal tsa mana manabi tihina a ɓulal ghuɓghuɓo ɓahgaha zire mara digane niho diyan niha da ghubghuɓa tsabi eh udan uda mɓo ina niha sa bahabi. To kwara kigan kwaran kwarane ghuɓghuɓa ngig umfani sar nuvkd an nagha kiganka da yareyar kino sa tska davana ghuɓghɓa na shude vude na tsa baka ghuɓghuba bi ngak a suksbi <hesitation> tsatsig tsako yan ɗahke ɗaha tsud kwaran kwarane meno am naghuba ude tsa ghuɓghuɓo ah daba war yenin kam rabaja ko arga lava da ghuɓghuɓa gin uba warti yene dawe nika bibigo ana nighaha dina ka jam saho koware nga dige naghd nala ha lak ghuɓghuɓabi sa hus da vakaha nusa kina ngig nus an vaha nasara <hesitation> nihi munake mana digene niha da ghuɓghuɓ ka manaham ana daligaha zire manake mana diyene ni ho ka manaha mana zir an nga zir tsina tse ina bi nga dada tsin tsinabi ɗa ampani sar nga ampani sarbi nigha nighaha ina ha digite daba usa lavina kakina rayu kakina ngulyo tsika gul yo tsika a taɓa ɓaka azulu ɓaka n thirna vaka kwal mbuɗan thirna lava d a ghuɓghuɓa nga, ngakan ngidan biyeen kasabi an naka giɗan kisse an tsina ghubghubo ud an man ɓikenka.